Haa! imbombo jangu ndikasimuke pavusiku. Lazima, ndituve unswaki mundomo, apanditovile unswaki mundomo, ndibeka imunyumba ijangu umu, apandidekile munyumba ijangu umo, ndivomba uvusafi, apandivombile uvusafi, ndikulisya umoto mukikae, apandikulisye umoto mukikae <noise> ndikitengere isyai inyusu, apanditengire ichai imyusu, <noise> ndivika musupa, apandivikile musupa, ndinyira kujanksheni, apandinyire kujanksheni. Apanyire kujanksheni, ndibandika kula ikitafuno, apandikule ikitafunwa <noise> ndikiliwuka, apandikiliwike ndivuja tena ndidindule undyangu munyumba, ijangu, apandidindu undyangu munyumba ijangu, nditama pasebule. Apanditamile pasebule <noise> ndifungula apak- pakabati ijangu, apandifungwe pakabati ijngu, nditole ikikombe, apanditolile ikikombe! ndivika pamesa nisupa ijangu ijasyai, apandivikile nisupa jangu ijachai nikikombe, nditola ndimimina ikikombe, ndimimina isyai mukikombe. Apandimimine isyai mukikombe. Nditole isahani javudongo, apanditolie isahani javudongo, ndivike ikitafunwa musani, apandivikile ikitafunwa musahani, ndipukwa amavoko, apandipukie amavoko, nditama palihosi, apanditamile palihosi, nditengure ukuluma uku- ukunyo nisyai, apandinywe nisyai, <noise> apandinywe nisyai, ndiva tayari ndikwite, wendikwite tayari, ndi- ndihilulisu indindi nandikilulisu pata namukabati, nditole ikitafunywa ikisikie, <noise> ndivika mukabati jangu. <noise> apandivikile, nditole isani tena ijingi iji- isani jondikukulila mukitafunywa <noise> isani jondilile mukitafuna nikikombe kundili kunywera, <noise> ndineka amakasi, <noise> musafuria, <noise> mkulita kumi, nditole isitili waya, isabuni padebe, ndisuka isyombo syangu. Apandisukile, ndikilwira mukabati, apandikilwe mukabati, nditama kidoko, ndiba ndivomba vomba uvusafi kunzukwa ndivomba ndivomba, ndibandika vombe mujavili ndivombavomba, <noise> apandivombile, ndiuja ndikiluka akangi. <noise> <noise> apandikiwike, <noise> jiska sasita ijapamunyi, <noise> ndibatena kubalabala kujanksheni, <noise> ndikalola tidagaa, <noise> inyanyachungu, <noise> namafuta kakuterekera, <noise> ndikiluka jijo pamunywi, <noise> ndikolesa umoto, <noise> maana umoto kuwa tayari kusimile <noise> ukundive nditereke isyai pavusiku, <noise> ndikolesya umoto pamunywi. <noise> pandikolise, <noise> tula ikitunguru, nditule ihoho, nditulehaa ikaloti, nditule ikitunguu maji, nditule ik- itangawisi <noise> ndisyaka ninanii nisakio, <noise> ndivika musani, apandivikire musani! nditola amakasi amapyusu, amakasi ama- nditenga amakasi amapyusu, apanditengire amakasi amapyusu mukikai, kijevula. Ndilowe ikidakasi syira, ndisuka, apandisukile ndivika musahani, apandivikile musani. Ndiduda amakasi kala kuwunsi <noise> apandidudila kuwunsi, ndikiluka kangi <noise> nditole isefuria ijakukalangira imboka! <noise> isefuria jakukarangira imboka, <noise> nditenga pakikai. <noise> apati nditengire pakikai, <noise> ndivika amafuta kakuterekera, <noise> apandivikire amafuta kakuterekera. <noise> <noise> ndisopa ikitunguru, ndisopa, ndisopa isyunga syone ukutengulila, ikaroti, ihoho, itangawisi, ikitunguu saumu, <noise> ninyanya ndiva tayari ndisyakire, <noise> ndihanza mumwa <noise> ndiholoka ndiholoka ndiholoka ndiholoka ndiholoka ndiholoka, <noise> sidivijuhe, <noise> sidivijuhe vuta voji wakulya umwana, <noise> apasidivijwike! <noise> nditola uvu- udakala wula idakasyila, ndivika mumboka apandivikile mumboka? Ndiholoka ndiholoka ndiholoka ndiholoka ndiholoka. nditole nditole umwinyo mukabati, apanditolile umwinyo mukabati ndivika mukikaza. Apandivikile mukikanza, nditola, ndivika musafuria vujo nditeka imboka, musafuria ija tutarike imboka! nditora, ikijiko, awu untela, apanditolile ikijiko, awu untela, ndikwisa, ndituma, ndivika pakikanza, apandivikile pakikanza, ndinyava nululimi. Apandinyavile nululimi, ndyulukuta umwinyoko ukuholie au nakuholie, ndikavoneka ukolie, nditola amakasi, amasisimu, ndineka, mukikombe, apandinekile mukikombe <noise> ndivika mumboka mula, apandivikile mumboka mula <noise> nditola, apandivikile mumboka mula. Nditole umfuniko, apanditolie ikikubikilo, ndikubihila, apandikige apandikubi apandikubie muki- mukikubikile, ndipulihile, jilokote, apajilokwitee! jilokotaa! umoto kula kuvakali jilokotaa, baada jadaka kumi ikumi- idaka- idaika kumi daika kumi na tano. singasikisyo, ndikwipula. Apandipue, ndivika papembeni, apandivikile papembeni, nditole isafuria ijavugale, ndinaka amakasi musafuria juvugale <noise> jikongelesya unkala unkala mukikai apandyongerisye, ndivike ikai panzi <noise> umoto kohulela uvukale wule vu- vu- vu- vu- vupya ng'anig'ani, <noise> apakuhulie umuto ndikwingisya munkati nditenge isafuria ijavukale, apanditengire isefuria javukale <noise> nditole uvuhevete <noise> apanditole uwewete mundovo, nditole u- u- umwiko kwangu koo ndaisukile uwukale ndituma ndituma kidoko mu- musani, apanditumile kidoko ndivika mmakasi mula musafuria ijo nditenge. Musafuria ijo nditengile, ndiholokera ndiholokera ndihorokera ndihorokera ndihoroke- ndihorokera ndihorokera ndihorokera ndihorokera, ndikwendelea ukulokera ukurokera ukurokera ukurokera. Kuno umvuke ukuendelea ukuma ukuendelea ukuma kuendelee ukuma, kuendelee ukuma, pakimpele nditulia kidoko, ndikubikira numfuniko, apandikubie numfuniko, nditama idakika ini, ambandita apandita muni idakika ini, ndipulikira kidoko, ndiuja tena ndikubuhula apandikubihie apandikubuhuwe, ndiutola tino iu- umwiko kwangu, ndiholokera ndiholokera ndihorokera ndiholokera ndiholokera! apandiholokie <noise> kila lino akajeuwe <noise> wukaji uwe pala nditamati ine dakika idaka- idakika ivili, <noise> idakika ivili, <noise> ndiholokera ndiholokera kiva tayari pale kajewu, <noise> ponditola lino bweve tuku ndikatumile mu- mu- mundovo, <noise> nditola ndivika musafuria, <noise> apandivike musafuriya. <noise> Nditengule ukunanii ukukoloka ukukoloka ukoloka uvunga vula uholoka uholoka nditama tena tena daka moja, <noise> apandikubye daka moja <noise> ndipulikira tena, wulokose, apavulokwite, <noise> nditole umbanio, ukwangu <noise> apanditole umbanio, ndivika musafuria mula ndibana mu- msafuria mula. Iki- ikikai kikile kileka ukutingijugha <noise> najisafuria iju ndisukile uvukala jira utingijuga, ndibana vunonu, apandibanile vunonu, ponditengura lino uku- ukusuka lino ndisuka ndisuka ndisuka ndisuka ndisuka ndisuka. <noise> ndinyongodola ndisuka ndisuka ndinyongodola, ndisuka ndisuka ndinyongodola <noise> nditove isipumba nditove isipumbwa nditove isipumpu nditove isipumbu, <noise> ndisuka ndisuka ndinyongodolandisuka ndisuka ndinyongodola <noise> apa ndisi- sizi- ndisukile, <noise> ndikubikira numfuniko, <noise> nditole ilietipoti mukabati, <noise> ndivika pamesa, apandivikire pamesa, <noise> ndikiluka tena ukwendelea ukupindula uvugare, ndipindula ndipindula ndisuka ndipindula ndipindula ndipindula, daka tatu ndikubwira tena, <noise> umvuke kula wupye vunonu uwe wunonu. Apa ndikubye daka tatu baada japo tena, ndikubukula, ndipindula ndipindula musafuria ndipindula ndipindula, ndiukuvuvika apakatikati ndukuvuvika vuva vuvulunga pavuvulunge apavuvulunge, ponditola kula ndikwisa <noise> kubikila munani mulietipoti, apandikubikie mulietipo.